Waa am na lekk yi nga xamante ne moom daf la dee mun a may wér-gu-yaram may la kattan, waa am na lekkam soo ko laa- lu mel ni cere soo koo lekka dangaa dëgër, dangaa wér. <noise> Waa cere dafa naturel lu ñu liggéeyee fii la, lu ñu béy la luñ fa def yëpp dafa naturel, <noise> soo koy lekk baax na si wér-gu-yaram cere moo gën. Ñu bari dañ ko de bugg di reeree walla nga def laax boobu tam daf dee maye wér-gu-yaram daf la di dëgëral boobu am na solo. Boobu am na solo trop trop trop su ma la cere bi sax moom la nit ñi ñu bari gën a prefer, moom rek laa gën a bugga sax. Su su ma ko jëlee defar ko guddi nii reeree ko walla suba ngeen xëy ndewó ko daf laa may wér-gu-yaram, daf laa may kattan, cere man nag moom laa gën a prefer cere. Cere baase moom waa, cere mbuum dafa naturel ba lu am daal xob, pour bu mu am diw, bu mu ko am yeneen yeneen yeneen yeneen ay donte cere bi dafa naturel daal, cere mbuum dafa naturel, cere baase dafa naturel <noise> yooyu dafa naturel, <noise> yooyu soo ko lekkee <noise> nag dëgg-dëgg baax na si wér-gu-yaram, moo gën moo gën trop si wér-gu-yaram. <noise>